أحب زيارة المتاحف الفنية فهي تعكس إبداع الفنانين، وتفتح لي عوالم جديدة، أشعر بالإلهام كل مرة أزور فيها متحف، وأنا أشوف اللوحات، والتصاميم، وكأني أعيش كل جصة، المتاحف الفنية تحفز خيالي، وتعطيني طاجة مرة إيجابية في كل مرة أشوف فيها لوحة بشكل مختلف.